Io zane fikarakara legimy atao anaty laforo io, atsofoky courant ay, velomiko lafôroy, i reke vitako ame zay le alefao ame zay zane ze legimo tiao hatony de regleo i lafôroy eo amy i tsy atao mahery loatsy fa ato amy cent cinuqante degre eo, de miandry rehe mandiny kedekede rehe amin'ny quarante cinq minute eo na quarante minute rehe le masaky amizay bakeo.